أحب استمع للموسيقى العربيه خصوصا الأغاني القديمه القديمه عندها إحساس مختلف كليماتها تحمل معاني عميقه فيها كليمات عربيه چدا فصحى أستمتع بچلسات مع أغاني فنانين مثل أم كلثوم عبد الحليم حافظ.